octopus kunen inin bines yani dib yede lafir u'utaluu, octopus kun inin bines hamaa ,bines lilla lafir utalaa aminen ininii dirbu isane hindarganu dubii won akana tanaa octopus inini inini lilla wonni lafir mammaraa dubatan dib yede inin garin ijem namu hinbekuu bines akasitii dib yede.